Enyuguta <hesitation> turatandikaniisa na busha, <hesitation> nibusha, emwe, ibiri, ishatu, ina, itaano, mukaaga, mushanju, munaana, mwenda ikumi, ikumi nemwe, ikumi neibiri, ikumi neishatu, ikumi niina, ikumi neitaana, ikumi namukaaga, ikumi namushanju, ikumi namunaana, ikumi namwenda makumi abiri, abiri nemwe, abiri neibiri, abiri neishatu, abiri neina, abiri neitaano, abiri namukaaga, abiri, namushanju, abiri namunaana, abir namwenda makumi ashatu, ashatu nemwe, ashatu neibiri, ashatu neishatu, ashatu neina, ashatu neitaano, ashatu namukaaga, ashatu namushanju, ashatu namunaana, ashatu namwenda, ana, ana nemwe, ana neibiri.